बैंगनी रंग एक असा रंग ओसो जो कि आमारे मन और कए त्र के विचार और भावनाय जगाउ जो कि एक एसा रंग ओसो जो मुके। रहस्यमयी शान्त और रचनात्मक महसुस करा हु।